Qiziqarli va interaktiv oʻyinlar orqali oilaviy, jismoniy faoliyatlarni tashkil qilish va sportga qiziqishni rag'batlantirish orqali, bolalarda bu odatni shakllantirish muhim hisoblanadi.